Дар кишвари мо мардум барои иҷораи манзил одатан аз ҳазор сомон боло дар як моҳ сарф мекунанд. Нарх аз ҷойгиршавии хона ва шароити он вобаста аст. Дар маркази шаҳр иҷора гаронтар аст, аз дуҳазору панҷсад сомонӣ боло меравад. Дар минтақаҳои канорӣ бошад, манзилҳо арзонтар мебошанд.